Mbaetiko aikua mbovɨko jau kua tembiu ndive proteina, jare serete omborɨvaera, mbaetɨ jikua tembiurupi rojo mbate, eriko, opaete ore rokaru vaera örërëtä guiño roguinoeva, jokua kutɨgui aikuaa kiraiko yau yave ikavitako yandeveva